Kalau pohon ya yang memang jujur nggak begitu banyak hafal pohon tapi setahu, setahu kita gitu tuh kalau kayak pohon jati gitu kan kegunaannya buat kursi ya buat pintu tuh kalau pintu jati mahal banget itu pernah kemarin coba-coba nanya busyet, mahal banget itu, terus <hesitation> bisa buat pokoknya kalau poon jati kegunaannya banyak aja, terus kayak pohon kelapa apalagi kelapa tuh kegunaannye banyak banget kalau kelapa kalau pohon kelapa tuh ye dari apa sih dari kelapanya dari sabuknya dari kelapanya bisa jadi sapu lidi bisa jadi pelepah kelapanye jadi santen batoknya bisa buat bakar kalau kelapa kegunaannya banyak kelapa, nah pisang juga sama pisang dia <hesitation> pisang itu mudah tumbuh jadi kalau nanam pohon pisang enggak usah banyak-banyak satu juga jadi banyak nanti pohon pisang tuh ye kalau pohon pisang kegunaannya banyak juga itu dia nah kalau pisangnya kita ambil jantungnya kita tumis bisa dimasak ya kan apalagi jantungnya pisang batu tuh enak banget deh dibuat tumisan terus daunnye bisa kita gunain buat lontong buat pepes buat apa aja bisa nih gunanya itu <hesitation> manfaat pohon pisang bagus banget emang sama pohon kelapa tapi kalau misalnya ya tumbuh-tumbuhan kayak macam singkong itu juga kegunaannya banyak tuh. Kayak singkong daunnye bisa kite gulai tu pake daun singkong kita tumis pake ikan teri daun singkong, singkongnye kita rebus bikin combro bikin gengsot bikin misro bikin talam pokoknya banyak dah terus kalau pohon itu pohon pepaya juga sama pepaye kalau yang muda tuh ye buat kite sayur tuh sayur godok nah kalau yang matangnya apa lagi kan buat ngemudahin buang air besar tuh terus bijinye bisa buat itu tuh kalau mau tahu biji pepaya kegunaannye bisa buat ambeien siapa yang kena ambeien tuh boleh makan biji pepaya terus apa namanya nah daunnya wah buat lalap tuh kalau orang yang suka suka pahit daun pepaya rebusannya obatnya buat paru-paru kalau kite punya penyakit paru-paru rebus tuh dan pepaya wah pokoknya mantap cuman emang iye pahit, pahit kayak kehidupan kita.